Ah piso ndraiky koafa piso ndraiky koa mahita olo, ah efa hainao piso tia olo ai, mitakisokiso amin'olo izy, tia mikosikosina amin'olo karah igny izy, bakeo koa izy kôfa safosafonao izy manaiky, fa kô olo tsy hainy anao, io tonga de tsy manaiky na tsy io tsy mipetaka akaikinao mintsy zany io, ohatra karah zah zany piso kôfa fa mahita tompony e!